Biye un ma da a woro Shili wa Shili a <hesitation> amerikɛn na kontinan amerikɛn tun doso ho yoro so han volkan na mibin ho dezɛr ho dezɛr nɛ a ho po han dezɛr ra wure yan mibini ho ɲa ho tun nɛ a to po han tun'an wian ho dimiyan